באלנسبة לי כנפעל נמשי פי שי ריחלה מעא אששריק דיאלי, חית ריחלה מעא אששריק כתכון פורסה בש נקרב בינאתנא ונערף בעדנא אכתר, כנערף בלי אסספר מעא אלאסדקא זוין ומלאא בדהכ ואלמראח ולקין מעא אששריק כתכון אלעזאת אעמק ואכתר חוסוסיא, כנג'בי נשתארק מעאה תאג'ארב ג'דידה ונבני דיקריאת דיאלנא בוחדנא בלא מא יכון אלע'ט דיאל מגמעאת כבירה, האדשי כיחליני נהס בלהרה ואלוודוח אכתר פי אסספר.